Ten̈a misy ifandraisany zen̈y ny fivolan̈ana ndraiky jery fôtony <noise> raha volan̈in-ten̈a in̈y efa anaty jerin-ten̈a ao zay raha miotakotaka jiàby anaty jerin-ten̈a eo zen̈y in̈y andeha volan̈in-ten̈a fa tsy <noise> fa tsy andeha hivolana raha tsy anaty jerin-ten̈a feky an-ten̈a.